Nrida ikuti ho o on. kiti ña kechón va ga xhín uña, ho o on. tavagaña kai ho o on. nrida ikuti ho o on. naranja yo'o ña kai ho o on. mandarina yo'o na kai ho o on. ko inga no inga ñá no inga no kitijan ña kai ta kini nra vatí chí, chínreñati na kuenta animao tá ho o on. nridaikuti ña ño tixhío ta chinretimio ña ku ho o on. ka- kano vao nrida ikutia jan tá naokao navidi chí navidi yo'o ta nridaikutiajan chín ho o on. nrida kiti no kiti frutajan na kao ta nidajan ta kini va chínreña animao, ña xana ko va nixó, na ko fuerzaxó nako nridaikuti noa jan tá kano naivi yo'o chí xa kao nrida ikuti no ñajanta ngua xhanovao chí konitanña animao ta nridaikutiajan koni ho o on.ña ko kao no nridaikuti no kitijan